Sagalenii won sagale miyosit gud dib yette yani sokaria sokarin sagale miyesitii akama hoishin sagale miyesitine amo ishinen shida qabdi shida ishianii dib yette yani sagalee dib duftinii dukub sokaria duftini wongudda duftinii dubatan hoatin amtan sokari mia kasuma dagetaa sagale amo ishia sokari qabd hinfen sila dam itbufetaa damin man yenan natural lii ishin natural yani miya natural qaba dubatan hinqarqartii yani miya dalechaa qaba yani dukubinen hinqabuu gammi.